Alura la sërniera per ezempi d'le braie u d'le giache al an due part e ëntà tiré sü la sërniera për fermé <hesitation> la giaca e tirela giü për üvrì la giaca